E karazane sakisaky laniko mandritry ny herignandro pakopako misy karazany telo: pakopako da brochetty akoho da tono akoho: pakopako ozy dimy, de brochetty akoho ozy <hesitation> fito, de tono akoho ozy dimy.